أكثر وجت أحس إني كنت محظوظة فيه <hesitation> لما ربي أعطاني القبوة إني أنا أجيب بنت لهذا العالم، هذا أكثر وجت أنا محظوظة فيه ومحظوظة فيه للحين، عشان بنتي دايمًا جنبي ومعايا في كل وجت، بنتي هذي ها هي حظي كله من الدنيا حظي الحلو طبعًا كله من الدنيا، أحبها وأموت فيها.